Nyiri butaali be bokko, nyiri marori be nyebban, nyiri marori be nyebbe kamjun on himbe sodata be cede sedda daga temerre jui yahugo dow.